Ba bisí sɩ tílásɩí bʋ mɛ síní na álámɩná, álámɩná ŋɔɔ kpátáa yɛ ágoluná abéé adetúná sóóni ka lɩ álámɩná, tílásɩí bʋ bisí sɩ ɔ yɛ sukúru ka la doo-doominii? Ka tala sukúru bɛmáa goóreé? Bʋwɛ sɩ álámɩnáá tala mɩnɛ fɛ dɩ duuniya kadzémɔ? Mʋʋ tɔñ sɩ aayí bʋtɛɛ tílásɩ bɔɔ. Bíɩ ŋ yála, bíɩ ŋ sɔɔlí sɩ ñ la lɔ ŋ wɛná yíko, la, amá bʋtɛɛ tílásɩí sɩ ñ la bɔɔ. Yáa sɩ bé dúúnia kadzémɛɛ dí wáana mɔɔ, faádzemɔ, bʋtɛɛ álámɩná ŋ yúku tákáradásɛ bʋvʋʋ ka yúkú vɔñsɛ bʋvʋʋ sukúrumɛ, yelé ñ yúkú tʋmʋrɛ bɔɔ, ŋtɛɛ bʋnáa yelé ñ yúkú biina bɔɔ. bʋtɛɛ bʋnáa yelé ñ yúkú lekifɛrɛ bɔɔ, bʋtɛɛ bʋnáa yelé ñ yúkú ariziki kaá bʋ bisiyá sɩ ñ yúkú ŋ dúúnia mɛ bɔɔ, ŋnáa? Álámɩná sʋrʋ ŋtɩ dziró bɔɔyɛnɩ ka yofó tíwɔ. Ñŋ ŋ mí yofó tíwɔ kʋrʋkpákpá abéé tʋʋlɛ, yá bɔɔdzɛ, bʋ tíɩ vʋʋ. Yáa sɩ bé, bʋtɛɛ tílásɩí sɩ álámɩnáá yɛ sukúru ka la álɩ bá kaa fɛnɩ gómínŋtɩ tʋmʋrɛ bɔɔ, bʋtɛɛ tílásɩ bɔɔ. Bʋtɛɛ tílásɩ bɔɔ. Báa aŋʋ na ɔ ŋírɛ goówá amá bʋtɛɛ tílásɩ sɩ álámɩnáá yɛ sukúru ka tala doo-doominii mɩnísíɩ bʋyɛ sɩ bá fɛnɩ gómínŋtɩ tʋmʋrɛ mɩnísíɩ ñ dzɩŋ sɩ ŋ yúku ŋtɩ dúúnia mɛ bɔɔ. Aaayí. Gɛɛ doo dúúniaá líyá álɩ kaa tala dza ñdɛ ire dedzémɔ bɔɔyɛnɩ, bʋrʋ tá bɔɔɔ kɔwana fɛ álámɩná biina bɔɔɔ kɔwana fɛ álámɩná fɛsítɔ, bɔɔɔ voliyá álámɩná vɔñŋɛ mɛ ka tala kɩyáa bɔɔ. Gɛɛ dúúnia mɛ báa bé mɛ dziró kɩyáa báa bé yɛɛ. Gɛ ŋ kɩyáa ŋmíɩ? Báa aŋʋʋ gɛ kɩyáa kaá ɔɔ yɛ ɔɔ gnañ, kɩyáa yɛ kɩyáa yá éé. Báa biyéii ŋñ yúku bʋmɛɛ yá bɔɔyɛnɩ, biyéi ká kána sóósi na faala. Tɔɔ bʋká álámɩná yɛ ŋñ sʋlʋ, yɛ ŋñ dzɔna ɩsɔɔ, ŋʋrʋ ŋɔɔɔ yúkúwá bíɩ saŋpʋwá-saŋpʋwáá yáa, bʋká ŋʋrʋ wɛ ɔɔ yúku fɔrɔtɔsɛ sɩtooro sɩtooro, abéé fɔrɔtɔsɛ sɩɩnʋ-sɩɩnʋ ire báa aŋdɛ mɛ, gɛɛ ŋñná sɩ bʋ kaa tala ŋsɩ bíñsɛ sɩɩlɛ abéé sɩtooro bɔɔyɛnɩ, fɔrɔtɔsɛ sɩɩnʋ tí ŋtá dzɩŋ bɔɔ ɔvé kawɛ goóreé ɔ wáana, abéé wahála mɛɛ ɔwɛ bʋká ŋɔɔ saŋpʋwá saŋpʋwá tí ŋñ ná sɩ ŋʋná álɩ ŋtá dzɩŋ má nɔnɔɔ, álɩ ŋtá dzɩŋ ɔ lɛ lɔɔrɩ, álɩ ŋtá dzɩŋ ɔ yɛ ŋsɩmɔɔ, ŋnáa? Bʋtɛɛ kpibaa yáa tɔmɔ bɔɔ. Sóóni sóóni bɔɔɔ mɛsɩná nɔɔ, sóóni sóóni táa gnɔkɔsí nɔɔ bɔɔ, alɩbáríka yáa tɔmɔ, báa aŋʋ sʋrʋ ɔtɩ, bíɩ fʋwaá yá dʋ ŋ fʋwa, bíɩ náñtɔníŋɛɛ ŋñ várɩ barí ŋ náñtɔníŋɛ, kɩyáa kaá ŋŋ gnañŋá dziró, gnaŋ kɛ, na ñ mɔsɩ lékire darɩkpákpá ñ gnaŋná kɛ, yɛ ŋñ dzɔna ɩsɔɔ, bɔɔ yáa ŋñbɔ, bʋnáá kɔní kaa yúkú nɩ kéé yá, ŋŋriziki kánáá kɔní kaa yúkú nɩ kéé yá, ka táa lánɩ bɔɔ, ŋñbɔ dziró, ŋtáa virí bɩ bɔɔ. Ŋtáná dɩ tíkɩ dí yɛ dɩí lá sukúrusɛ okerere káa yelé lɔ ŋñná áláma barɩ báná lá sukúru álɩ ka kɔnɩ kaa sosi ba tínɩŋɛ, ka kɔŋ kaa sosi ba daalídɛ ka kɔŋ kaa sosi bɔɔ yáa ba ñbɔ tútúú bɔɔyɛnɩ, ba vusi bí ka mɔsɩ áláñfʋñba ñbɔ ka sísí fɛ batɩ bʋká bʋná kóo bʋtá lɛbɛ bɔɔ. Bʋtá dí ɔ lɛ ɔyɛ áláñfʋlʋmɩná, bʋtá dí ɔyɛ áláñgbɩtʋna ñm bɔɔ, ɔ dáñsɩ ɔɔyíya, ɔ dáŋ ŋnáa? Bʋdé álámɩnáá gɛ dzɩñtɔ, amá, bɔ gɛ dzɩñtɔ, dzɩñtɔɔ dí nɩ. Bʋ yelé faádze goóreé dí taláa faádzemɔ bɔɔyɛnɩ, na dzɩñtɔ fɔlíbɔ todzéé lɔ báa aŋʋ gboñna báa aŋʋʋ dina bɔɔ bɔɔyɛnɩ, ooo bʋtɛɛ tílásɩí sɩ álámɩnáá yúkú tákáradásɛ bʋ vʋ bɛñbɔ-bɛñbɔ bɔɔ, bʋtɛɛ tílásɩ sɩ álámɩnáá yúkú yɛ sukúru ka tala sukúru bɛmáa goóre bɔɔ. Aaayí! Álámɩná bíɩ ŋ tíkɩ sɩ ñ yúkú ŋ biina tɛlɩ ŋmíɩ, gɛ sááwʋra, gɛ dzɩñtɔ, ŋñ yúku biina kéé yá.